Mi Lila email kugaal baa tati yanndegoo haa nde jewi e satire goo. E mi Lila email hore am bo yanndegoo nde goo tan e satire.